Yo uu uni koo, koo ndo xa kuanó caldo kuano duxa kuano moli nruxhi xhin nguide ha yoko estendido kuxa nani xakeno iin iin koño tion kuño kolo, kuño xhikuto, ho kaxtano iin ensalada xa kuano xhi ti kano lata xukuxa'a uu, inka uni kuxhi inka yoo inn koo yo'o nano ya xadakeno mojarra dakeno iin, iin tangui koño cuchi dakeno iin didi xuyu xa'á, kóo xo'ó ko uu uni koo yo ngueno nrida ñanguini yuu uni kó.